﻿Jaenungavi kua tetaguasu Suiza, Suiza jae mopeti oais europeo <hesitation> jokoropo ñaiyave ipuere yaikua jare kirei ko jae reta jembiuva, koropi kua sereta rupi Bolivia rupi ipuere oime jokuanunga tembiu, erei mbaeti aikua jare mbaetivi jei seve de que kua jaeko tembiu <hesitation> Suiza pe oyeapova, jare kureiyae oyeapova <hesitation> oimevi ko aipo tembiu ikavigue jae reta gunoi jare opaete jaereta uesauka vaera tetareta pe.